Acannuwunba munradimahiyusi ja tladi atladi kuma munata dimaza saboda munmara munta innakanwan innatuvanniwun innutliminwun kwamara wankaka to hamba <hesitation> di bunta tlinada hika munmutsau munpunawi hamba shafe kabu wanki ko kunkul kolnnabunn tlim nituvanniwun innawutliminiwun kwarakalpitahi innakanwanka burintlinka to mimaramidima hanbadu bunatlim adukunama to bayan atladi mura a camaka tladi jiso sai dambayawanka sukwapa hanbadi wanvudi wanki migabama midanaya vudi. Damami dikaya dadi hambamimarau ayarahenima innatlin sibudi vurka yarahomma tindayake mimar inna vudi inna shadi wanki to mirra aneka kargarjinamaka to wi lokaci kuma mimahamba dirangyagyau kwa patan tirama abutlimma do adiniyu kwabuwatlimra ma etsi gamaka to migalya nayau hamba tlindatadimaud amma dimamiyaa bamasuboda misake piyaka dwau midanatlimu amma kwa buwatlimar uma etsigu maka miganayau wanemi ye sabau dimakii to buyan wankaka mimade a wisanaa badira atludu. Kwapatansu wutlatlaunimi conakim tlingadima kutsi tlinga gita shasunawanki damutsa wihahu madi shafe hamba tawan ki inna hamba zahi innakakir innairim nikunkul sukwapa irinni balaka rakewanki innadai burintlin wanki amma mi yarahonitlin midaman mikwiya tladi wano miyemarayarahonimata dimau jiji ana anama garna mema wi sanaabadira tladikau duwiham hamba buwatlim midai aramatladikau kwapadaimidimatlin saboda diburama etladika to e tladika miga tladau mami marayarahonima tadimau jiatladaza to bayantizu su kwapa irin ni zuwai irinni mar shinkafa da mi sima shinka conaki jemiye sinusi amma ana tin atladitama mammie yesinaza fakwakiya zuwaika tijigarna sudi irin ni mur inrin zuwai irinni kwar kwadi inna burin tlim.